I tra <hesitation> mar tatapa hamansa i niaku rek. mamanu hatati te halen mulam tra rebni porpori. ale tra hamansa numm rore lbera mamani ken ka. borte lar btna hatogori tra mats makum te luerrin amats moni natra maket ni han borte halartra mats rebna temne lbar temne koteru training temne koteru hatati borte la hamansa rme bte holera manka rke borte ha salim ru balte tra nmi hana han taren eka hamansa mna par para ake palisni taren. balte trama tra man lme taren e kotera hihol tra man karke bte holera mamana ken ka bate hatakei era mar kto a tsimus te tatapa a ni niga hamansa taren.